Sagale guma innama innama midasittinenii. sagalen sun lamaa mayungunen woat nyaat ishin guma innama midasaa guma ila tuninen sagale dibinnenii carrot tii carrot tinen guma ilati lilla dansa lilla innama midasa lafinnen hindagarta yani laf tante I'll tante dagarsu ila tante simidaddi woatin carrot tiif mayungu nyaat mayungu.